أكثر حدث أثر بحياتي كان لما جبلوني بأول وظيفة بعد التخرج حسيت إني بديت فعليا أعتمد أعتمد على نفسي وأحجج اللي كان أطمح له، هالتجربة علمتني المسئولية وزادت ثجتي بنفسي وخلتني أؤمن إنه التعب والإجتهاد دائما له نتيجة إيجابية بحياتك أبدا.